أول وظيفة له كانت في مجال خدمة العملاء، إستمتعت فيها كثير كنت أتعامل مع الناس وساعدهم في حل مشاكلهم، هذا يختن- يجعلني أشعر بالإنجاز الشديد، كنت أحس بلإنجاز مرة كنت بحب هذه الوظيفة كتير، كنت بتعامل مع ناس كتير مرة.